Agnarana tanety misy aminay akany: misy Tsitondroiny, aveo misy Tsiakarantalata, agnarana rano ndraiky, misy Matsaborimena, misy Mevarano, Somboagna, Ranon'i Bealagnagna, Mangarahara.